Που ήμασταν μιτσ̆ιοί επαίζαμεν παραπάνω μάππαν τζ̆αι μπάσκετ, αλλά επαίζαμεν τζ̆αι παιχνίθκια όπως Βασιλέαν, χωστόν, έχασα το μαντιλάκιν...

Το πιο δυνατόν καιρικόν φαινόμενον που έζησα ήταν ο ανεμοστρόβιλος το δύο χιλιάδες δεκαοχτώ ή δεκαεννιά εεε... που έγινεν στους Αγιούς Τριμιθιάς εεε... ήμαστεν σπίτιν του αδερφού μου τζ̆αι εβλέπαμεν τονε εεε.. ευτυχώς εμάς εν μας... εν μας έπιασεν, ενε- εν ήρτεν κοντά στο σπίτιν αλλά εβλέπαμεν τον. Ήταν πολλά κοντά.

Άρεσκεν μου που εκαθούμαστεν γυρόν που έναν τραπέζιν τζ̆αι ελαλούσαμεν διάφορες ιστορίες.

Το πιο όμορφον πράμαν στο σπίτιν μου εν' η θέα.

Ε... παραπάνω αρέσκει μου η έντεχνη τζ̆' η λαϊκή μουσική.

Το όνομαν μου προέρχεται που το βασιλεύω τζ̆αι το βασιλιάς τζ̆αι εφκάλαν με έτσι γιατί ήταν τζ̆αι το όνομαν του παππού μου

Γεννικά που μιτσής αρέσκει μου να περπατώ. Όι για κανέναν ιδιαίτερον λόγον αλλά γιατί εν' κάτι που μπορώ να κάμω όποτε θέλω, όποτε έχω ελεύθερον χρόνον. Που τζ̆ειαμαί τζ̆αι κάτω το περπάτημαν εν' κάτι που με χαλαρώννει ψυχολογικά τζ̆αι το κυριόττερον εν' ότι εν χρειάζεσαι κάποιον ιδιαίτερον εξοπλισμόν όπως στα άλλα αθλήματα...

Τούτη η ερώτηση εν' λλίον ασαφής. Αν πω για παράδειγμαν τον Μάριον Τόκαν ή την Άνναν Βίσ̆σ̆ην, θεωρούνται τοπικοί καλλιτέχνες; Ο ένας επέθανεν, η άλλη εν' ακόμα ζωντανή. Εγεννηθήκαν μεν στην Κύπρον αλλά τζ̆αι στες θκυο περιπτώσεις η καριέρα τους ήταν στο εξωτερικόν. Καλά στην περίπτωσην της Βίσ̆σ̆η ένι ακόμα. Που την άλλην, έσ̆ει πολλούς καλλιτέχνες που ενώ εκάμαν καριέραν στην Ελλάδαν επιστρέψαν στην Κύπρον, όπως εν' η Ευριδίκη, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης τζ̆αι άλλοι. Οπότε εν έχω κάποιαν συγκεκριμένην απάντησην, γιατί η ερώτηση ουσιαστικά εν' ασαφής... τζ̆αι εν ι-ξέρω με βάση ποια κριτήρια πρέπει να απαντήσω.

BattleBots! Εν' μια εκπομπή στην οποίαν διάφορα τροχοφόρα οχήματα μάχης τα οποία σχεδιάζουν τζ̆αι δημιουργούν ομάδες συναγωνίζουνται μεταξύ τους με σκοπόν την καταστροφήν του αντίπαλου οχήματος. Οι χειριστές του κάθε οχήματος στέκουνται πίσω που έναν προστατευτικόν γυαλλίν γιατί μπορεί να φύουν εξαρτήματα που την μάχην στην αρρέναν. Θωρώ τα κάθε νύχταν που ππέφτω να τζ̆οιμηθώ ώσπου να με πιάσει ο ύπνος. Έσ̆ει φάσην. Να τα δείτε τζ̆αι εσέις.

Εμεγάλωσα θωρώντας κάθε μέρα απέναντι τον Πενταδάχτυλον αν τζ̆αι εν επήα ποττέ. Πάντα άρεσκεν μου ο θρύλος που συνοδεύκει την δημιουργίαν του. Αν δεν κάμνω λάθος, πρόκειται για έναν βυζαντινόν μύθον που λαλεί ότι ο Διγενής Ακρίτας στην προσπάθειάν του να ππηήσει πάνω που το βουνόν έβαλεν το σ̆έριν του τζ̆αι άφηκεν το αποτύπωμάν του. Τούτον το αποτύπωμαν εν' οι πέντε βουνοκορφές του Πενταδαχτύλου...

Εδείχναν μου οι δικοί μου. Έτσι έμαθα να σιδερώννω... να σκουπίζω... να σφουγγαρίζω... να στρώννω την καρκόλαν μου που μιτσής, τζ̆αι να πλυννίσκω πιάτα βέβαια. Επειδή πάντα εζ̆ιούσα στην πόλην, εν είχα σχέσην με χωράφκια, αν τζ̆αι πιστεύκω ότι αν ξέρεις πέντε πράματα για το πώς να σπείρεις τζ̆αι να θερίσεις, εν' πολλά χρήσιμον.

Εχτός που τον κάττον μου τον Ττόμην που τζ̆οιμάται ούλλη μέρα, εν νομίζω ότι έσ̆ει πιο άχρηστον ζώον, εκτός που τον άνθρωπον βέβαια που εν' το πιο τοξικόν ζώον πάνω στην Γην. Εν' αχάριστος, άξεστος, εν σέβεται τες άλλες υπάρξεις τζ̆αι το κυριόττερον καταστρέφει τον πλανήτην κάθε μέραν. Πιστεύκω ότι αν κάποιον ζώον θα έπρεπεν να εξαφανιστεί που τον πλανήτη, τούτον θα έπρεπεν να ήταν ο άνθρωπος.

Εν ι-ξέρω. Τούτον που μπορώ να πω εν ότι κάθε φοράν που εχρειάστηκα κάτι, προσωπικά εξυπηρετήθηκα τελικά έστω τζ̆ι αν εχρειάστηκεν να ταλαιπωρηθώ λλίον. Δηλαδή μιαν φοράν που εχρειάστηκεν να κάμω μιαν εξέτασην, άμαν έφκαλα άκρην τζ̆αι μετά, ετζ̆υλήσαν ούλλα ρολόιν. Αλλά κάθε περίπτωση εν' διαφορετική. Ξέρω άτομα που εκάμαν τες δουλειές τους σε πέντε λεπτά. Ξέρω τζ̆αι άλλους που εβουρούσαν μήνες για να φκάλουν άκρην με την γραφειοκρατίαν. Παρ' όλα αυτά θωρώ κάθε μέρα άστεγους να τζ̆οιμούνται στα παγκάκια... τζ̆αι πολλύν κόσμον στα συσσίτια.

Εν έχω ιδέαν! Μιαν τζ̆αι μοναδικήν φοράν εμπήκα σε έναν δημοτικόν σχολείον στην Ελλάδαν, όταν έπρεπεν να ψηφίσω για τες ευρωεκλογές πριν δεκαπέντε χρόνια. Η αλήθκεια εν' ότι εν μου εγέμωσεν το μμάτιν. Αλλά εν μπορώ να φκάλω συμπέρασμαν, γιατί εν έχω ικανοποιητικήν γνώσην επί του θέματος, τζ̆αι εν είδα άλλα σχολεία στην Αθήναν. Ούτε δημοτικά, ούτε γυμνάσια, ούτε λύκεια.

Καλό εν το αθθυμούμαι; Ήταν ένα Μοτορόλα πανάρχαιο. Τζ̆αι έδωκα τζ̆αι μιαν περιουσίαν για να το γοράσω. Αλλά το ότι είχα κινητόν εδίαν μου μιαν ικανοποίησην ότι είχα κάτι χρήσιμον τζ̆αι ότι εμπορούσα να επικοινωνήσω με τον κόσμον πολλά πιο εύκολα. Πάντως το τηλέφωνον είσ̆εν άδοξον τέλος. Εππεσεν μου χαμαί τζ̆αι επέρασεν το αυτοκίνητον του κολλητού μου που πάνω... εμάζευκα τες βίδες αθθυμούμαι. Στο μεταξύν ο τηλεφωνικός μου αριθμός εν' ο ίδιος που τότε. Μπορεί να εμετακόμισα σε άλλην χώραν, όμως εκράτησα τον αριθμόν για συναισθηματικούς λόγους.

Η πιο αγχωτική δουλειά που έκαμνα ήταν όταν εδούλευκα σε έναν γνωστόν κατάστημαν με ρούχα. Ήταν αγχωτική για πολλούς λόγους. Ο πρώτος εν' ότι εδουλεύκαμεν 12 ώρες κάθε μέρα τζ̆αι εν είχαμεν αρκετόν χρόνον για να ξεκουραστούμεν. Ο δεύτερος ήταν γιατί επερνούσαν πολλά πράματα που τα σ̆έρκα μου τζ̆αι τούτον εδημιουργούσεν μου άγχος. Για παράδειγμαν έπρεπεν θκυο φορές την εφτομάδαν να κάμνω παραγγελίες για νέα ρούχα, έπρεπεν να κάμνω τες παραλαβές, το ξεπακκεττάρισμαν, την καταμέτρησην τζ̆αι μετά να βάλλω τα ρούχα στο ράφιν. Τζ̆αι αν επ΄ήαιννεν κάτι λάθος... εν θέλεις να ξέρεις τι εγίνετουν!

Το αγαπημένον μου μάθημαν στο σχολείον... καλή ερώτηση. Εν είχα κανέναν αγαπημένον μάθημαν. Μπορώ να σου πω όμως ότι το σ̆ειρόττερον μου ήταν η γυμναστική. Εν είμαι άνθρωπος των αθλημάτων τζ̆αι τούτον εφάνηκεν τζ̆αι στον έλεγχον... όι ότι εκινδύνεψα να μείνω, αλλά θα εμπορούσα. Δεύτερον σ̆ειρόττερον ήταν η δακτυλογραφία. Αν τζ̆αι πρέπει να παραδεχτώ ότι εβοήθησεν με πολλά στην μετέπειτα ζωήν μου. Αθθυμούμαι η καθηγήτρια ήταν λλίον ταραμένη. Επήεν η μάνα μου να την ρωτήσει τζ̆αι είπεν της: Ο γιος σας εν' πολλά καλός μαθητής. Πάει πολλά καλά. Εν' για τούτον που του έβαλα έντεκα. Το επόμενον τρίμηνον εξαναπήεν η μάνα μου τζ̆αι λαλεί της: Έκαμεν πρόοδον ο γιος σου. Εβελτιώθηκεν πολλά. Γι' αυτόν του έβαλα δέκα.

Το κινητόν μου έχω το standing order τζ̆αι πληρώννεται απευθείας που την τράπεζαν. Το ίντερνετ πληρώννω το κάθε φορά που φκαίννει ο λοαρκασμός. Επειδή εγιώ εν είμαι ποττέ Κύπρον τζ̆αι ο μόνος που χρησιμοποιά το ίντερνετ εν' ο αρφός μου πληρώννω το με την κάρταν της εταιρείας του τζ̆αι μετά στέλλω τον λοαρκασμόν στον λογιστήν για να το βάλει στα εταιρικά έξοδα.

Οι άνθρωποι στην χώραν μου κάμνουν πκιερωμές με ούλλους τους παραπάνω τρόπους. Χρησιμοποιούν τζ̆αι μετρητά, τζ̆αι κάρτες, τζ̆αι κινητά. Επρόσεξα ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνουνται πολλά οι πκιερωμές με κινητά τηλέφωνα τζ̆αι κάρτες. Τα μετρητά κραθκιούνται ακόμα τζ̆αι έτσι μπορούν να επιβιώνουν όσες επιχειρήσεις εν κόφκουν αποδείξεις. Διαφορετικά θα είχαν κλείσει τζ̆αι τούτες.

Εννά ήθελα να πάω στην Ανταρκτικήν.

Σίουρα εννα 'θελα να ξαναζήσω την παιδική μου ηλικίαν που εν είσ̆ες τόσα προβλήματα τζ̆αι τόσες έννοιες ε το μόνον σου μέλημαν ήταν το παιχνίδιν τζ̆αι το θκιέβασμαν.

Εν μπορώ να σκεφτώ κάποιον τωρά....

Εν έχω πρόβλημαν με τα ρούχα. Αρέσκει μου να μπόρω να φορώ όλων των ειδών...

Ο βασικός τρόπος που προσπαθούμεν να εξοικονομήσουμεν λεφτά, είναι με το να περιορίζουμεν τα ταξίδια μας, που πάμεν κάθε χρόνον, τζ̆αι τες νυχτερινές μας εξόδους.

Νναι αθθυμούμαι το πρώτον μου κινητόν ήταν έναν nokia3310 ε.. τζ̆αι θκυο πράματα μου εκάμαν εντύπωσην τωρά που τα σκέφτουμαι. Το πρώτον πράμαν ήταν πόσο ευκολύνθηκεν η ζωή μας. Εμπορούσες να πιάσεις έναν φίλον σου τηλέφωνον οποιανδήποτε ώραν έθελες για να βρεθείτε να πιείτε έναν καφέν ή να συνεννοηθείτε για κάτι, εεε.... αν εχαλούσεν το αυτοκίνητον σου την νύχταν, που μου εσυνέβηκεν μιαν φοράν, εμπορούσες να πιάσεις τηλέφωνον να 'ρτουν να σε μαζέψουν τζ̆αι να μεν γυρίζεις μες στην νύχταν να γυρεύκεις τηλέφωνα ή να κάμνεις ωτοστόπ. Εεε... τζ̆αι το δεύτερον πράμαν ήταν το παιχνίδιν το φιδάκιν που είσ̆εν πάνω που ετρώαμεν ατέλειωτες ώρες για να παίζουμεν.

Εν γνωρίζω ποια εν' η κατάσταση των σχολείων στην περιοχήν μου.

Εεε... εν είμαι τόσον αρχαίος. Έφτασα την τηλεόρασην. Πάντα αθθυμούμαι να είχαμεν τηλεόρασην αλλά φαντάζουμαι οι άνθρωποι τότε πο' 'ν είχαν τηλεόρασην ενημερώννουνταν που τες εφημερίδες κατά κύριον λόγον εεε τζ̆αι που στόμαν σε στόμαν.

Βασικά τούτον εξαρτάται που την διάθεσην μου. Έσ̆ει φορές που μ' αρέσκει να κάθομαι σπίτιν να βλέπω κάποιαν ταινίαν ή να διαβάζω κάποιον βιβλίον, έσ̆ει άλλες φορές όμως που θέλω να φκω έξω να δω τους φίλους μου, να πιούμεν κανέναν ποτόν τζ̆αι να πούμεν... καμιάν κουβένταν.

Τούτη η ερώτηση εν με αφορά.

Τσαπατσούλλης, σατανάς, αππαρίν, παραπάνω, στρούθος, κοράζινος.

Πιστεύκω ότι στα μωρά του δημοτικού εν πρέπει να γίνουνται διαγωνίσματα. Τα διαγωνίσματα δημιουργούν έναν άγχος τζ̆αι μιαν ανασφάλειαν στα μωρά ειδικά αν συνδέσουν τον βαθμόν που εννά πιαν στο διαγώνισμαν με την αξίαν τους ως άνθρωποι τζ̆αι αν οι γονείς τους τζ̆αι οι δασκάλοι τους διούν μιαν βαρύτηταν σε τούντον βαθμόν παραπάνω απ' ό,τι πρέπει. Ε.. σε τούντες ηλικίες το σχολείον πρέπει να επικεντρωθεί τζ̆αι να προωθεί την συνεργασίαν εεε... παρά τον ανταγωνισμόν υπό την μορφήν διαγωνισμάτων.

Σίουρα παλιόττερα εσ̆ιόνιζεν παραπάνω απ' ό,τι τωρά, θθυμούμαι στο Τροόδος τον σ̆ειμώναν που έκαμνεν δυο με δυόμισι μέτρα σ̆ιόνιν.

Έκαμνα μαθήματα φωτογραφικής τέχνης παλιά, τζ̆αι με την τάξην μου εγυρίζαμεν την Λευκωσίαν τζ̆ι εφκάλλαμεν φωτογραφίες.

Έπαιζα μάππαν πολλά χρόνια, άρα αρέσκουν μου τα ομαδικά αθλήματα ε τζ̆είνον που έμεινεν μετά τες τόσες ομάδες που έπαιξα εν' οι φιλίες που έκαμα τζ̆αι οι σχέσεις που εκράτησα με κάποιους συμποδοσφαιριστές. Ε... σίουρα με το να μοιράζεσαι χαρές τζ̆αι λύπες με κάποιους ανθρώπους φέρνει σε πιο κοντά, κάτι που εν έσ̆εις την δυνατότηταν να κάμεις στα ατομικά αθλήματα.

Νναι, έχω δύο αδέρφκια πιο μικρά που μέναν.